महारी संस्कृति मे माहरा जो सबसे बडी़या लाग बा हाला वेन्जन है नि वे है भजया। भजया कई बेसन का बनावे तेल मे होर तल के। भजया दो प्रकार का रेवे जस्या की मीठा और चरका। अपण आटा के माध्यम से तो मीठा भजया बना सका। अर बेसन के द्वारा चरका भजया बना सका। तो भजया है नी बोत पसंदीदा वेनजन है जो पूडी कड़ी के साथ बनायो जावे। एक और है जलेबी। <noise> जलेबी भी बोत स्वादिष्ट वेंजन है, <noise> महारी संस्करती को। जलेबी भी <hesitation> रसीली रेवे ऊँणी खाबा मे भी स्वादिष्ट लागे वा।